Raha ny loko amin'ny avana no jerena dia hananan'ny voninkazo daholo, misy daholo izay couleur amin'ny avana rehetra na ny <silence>